Kalu cara momasa ayam ini kan <noise> banya <noise> to tapi kita <noise> kase <noise> contoh <noise> ini <noise> satu <noise> saja <noise> <hesitation> cara momasa ayam paniki <noise> ayam paniki tu tong momasa yang dia pe bahan paleng utama itu musi ada ayam <noise> ayam pe isi tu tong potong potong pa dia tong potong ukuran dia kacil kacil saja jang talu basar nah so potong pa dia tong cuci kase bersih tong garam lemong <hesitation> taru garam sdiki deng ambe lemon kacil <noise> tu lemong tong sini bilang lemong ikang atau lemong cui tu potong pa dia <noise> kong <noise> kase joho di ayam <noise> yang so ada <noise> garam tadi tu joho spaya baru tong aduk pa dia spaya dia pe garam lemong tu dapa samua di ayam pe daging dia pe tujuan spaya ayam pe daging tu jang jang anyer jang bobou anyer deng <noise> dia pe garam lemong tu meresap <noise> dia maso di dia pe daging tu <noise> la supaya sadap <noise> kalu ayam so garam lemong skarang tong kase siap dia pe <noise> dia pe bumbu itu musi ada rica bawang merah bawang putih <noise> goraka <noise> <hesitation> ni kemiri atau pake kanari juga bisa deng. <noise> garam <noise> trus rica jawa ah dia pe bumbu itu <noise> bawang merah <noise> deng bawang putih <noise> tong <noise> ojo pa dia tong giling pa dia kase alus giling deng cobe <noise> kase alus trus <hesitation> giling <noise> ini rica juga kase alus <noise> kemiri atau tong pake kanari tong tumbu dia kase alus lagi trus goraka lagi tong tumbu tumbu kase alus <noise> nah kalu <hesitation> bumbu bumbu ini kong so <noise> alus samua <noise> torang <noise> kase panas minya di balangan <hesitation> sebelum kase panas tong kase siap santan lagi santan dari kalapa atau santan itu <noise> dua <noise> satu dia pe nama santan pukat itu santan pukat tu dari kalapa yang tong so cukur <noise> tong tambah aer kong tong ramas pertama tu <noise> dia pe <hesitation> santang yang kantal itu tong bilang santang pukat santang pukat itu buka di <hesitation> satu mangko baru dia pe sisa santang biasa tu yang dia pe aer agak banya <noise> jadi dia tara kantal nah <noise> santang so siap <noise> bumbu so siap <noise> ayam so siap skarang tong. <noise> kas panas minya di balangan minya ini kase goreng <noise> atau kase tumis di dia pe rampah itu nah kalu minya so panas <noise> rampah yang tong so giling tadi <noise> tong taru pa dia <noise> taru baru tong tumis sampe dia pe bobou so sadap <noise> <noise> ayam yang tong garam lemong tu <noise> tong tumpah <noise> tumpah di balangan kas campur samua dia <noise> pe <noise> bumbu <noise> <hesitation> deng kuning <noise> kuning <noise> tu <noise> musi <noise> so ulek <noise> tadi <noise> so tumbu <noise> kase ancor pa dia <noise> to tong so kase ancor gabung tadi goreng deng bumbu yang laen <noise> nah baru campur ayam <noise> tong <noise> aduk aduk pa dia ruwahe sampe dia pe bumbu so tacampur <noise> tong ambe santan yang bukan santan pukat santan biasa <noise> tong kase siram <noise> siram <noise> tong tunggu <noise> sampe dia mandidih <noise> kalu dia so mandidih <noise> ambe santan pukat tong siram lagi <noise> siram <noise> baru tong <noise> tunggu <noise> tunggu sampe dia mandidih <noise> tong rasa dia pe kuah kalu masih kurang garam tambah garam <noise> kalu <hesitation> garam so pas <noise> sisa tong tambah <hesitation> rica jawa kas padis pa dia <noise> kong tunggu dia mandidh <noise> dia pe santan pukat <noise> mandidih berarti so masa <noise> ah itu cara biking ayam paniki tu <noise> pake santan deng <noise> dia pe warna <noise> kuning.